ठीक छा, मिं तुमते कुछ फळों का नाम बता दुं: सेब - स्याऊ केला - केळू संतरा - नारंगी अनार - दाड़िम अमरूद - जामर पपीता - पबैतू लीची - लिच्ची आम - आँ कटहल - पनस आड़ू - आरु खरबूजा - खर्बूज नींबू - लिम्बु